Inyi nichiira kathi yeokerera nichimba milangho ya chuma na madirisha gha chuma na kathi yakwe niifurie ni njicha. Nichinjie ngenja hena matakwana ena miikalie yakwa ni ndima, nihirire ifuma pho shinyangha nikacha igheihirira kunu kenyi henaicho ndima njicha huko naphona yainjiliha mana nyionjifanya niishi vithui.